न्यूजीलैंड के खाना बहुते अजीब होथे। यहा के लोग मन यूरोप अउ। मवारी मन के खान-पान के रीतिरिवाज मानथे। मछली अउ एमन के अनाज मन ल मिला के बनाये। गए व्यंजन एमन के प्रमुख हवे। भेड़ भी यहा खाये जाथे। मममेट एक बहुते प्रसिद्ध खमीर के बनल पेस्ट होथे। जेके रोटी के साथ यहा खाये जाथे।